أدعم مؤسسة البلا لأنها تدعم الناس اللي معاهم مرض السرطان <hesitation> هدفهم مهم جداً لأن هذا المرض جديد ومنتشر بشكل كبير حالياً <hesitation> فما في علاج مية في المية له <hesitation> كله في <hesitation> تجارب وما في <hesitation> علاج نهائي لهذا المرض والناس تعاني منه بشكل كبير.